يعجبني ألعب طبي أو ألعب رياضة بوقت فراغي - اذا اكو مجال كثيغ اقرا كتاب وخصوصاً اذا كنتو لمنطقة شوية بعيدي، هدوء يساعد -او مرات يعجبني اطبخ بوقت فراغي ، اطبخ اكلات شوية غريبي